چاول پکاؤن والا یَنتَر انگریزی پاشا وِچ رائس کوکر کہیا جاندا ہے۔ ایہ اک بہت ہی آسان، اک گھریلو سامان ہوندا ہے۔ اِس دا مُکھ کم ہے چاول بِنّا کسے مشکل دے تے بہت سوکھے طریقے نال پکایا جا سکے۔ اسی جان دے ہاں کہ چاول پکان لئی پانی دی صحیح ماترا تے سمے دا پتہ ہونا بہت ضروری ہوندا ہے۔ پانی زیادہ ہووے تاں چاول لتّ جان دے نے، جے گھٹ ہووے تاں چاول ادّھے کچے رہ جان دے نے۔ <hesitation> ایتھے ہی رائس کوکر ساڈے لئی مددگار ہے، جڑا بن دا ہے گا۔ رائس کوکر دا سب توں وڈا فائدہ ایہ ہے کہ ایہ چاول اپنے آپ ٹھیک سمے تے پکا دے ہوندا ہے۔ سانوں صرف چاول اتے پانی دی صحیح ماترا وِچ پانی پاؤن دی لوڑ ہوندی ہے تے بٹن دبانا ہوندا ہے، باقی سارا کم جڑا مشین خود کر دی ہے گی۔ جدو چاول پک جاندے نے، تب کوکر اپنے آپ بند ہو جاندا یا فیر گرم رکھنے والا موڈ چل جائے گا۔ اِس طرح چاول نہ جل دے نے تے نہ ہی کچے رہ سکدے۔